Aloha, ʻo wau kēia ʻo Kealiʻi. He hoʻomaopopo aku au, ʻaʻole i holo ka wai ma koʻu hale no ʻelua lā a i kēia manawa. ʻAʻole hiki iā mākou ke ʻauʻau, kuke, a holoi i nā mea e pono ai e like me ka lole, nā pā, pēlā wale aku. E ʻoluʻolu, hiki iā ʻoukou ke nānā koke i kēia pilikia? Mahalo nui ʻia inā hiki iā ʻoukou ke kōkua ma kēia pilikia wai i hiki ke hoʻomau i ke ola.